मि अपड कमरा मा सामग्री चैणी पैली। पेंट बरस रोलर कमरा खाली कैरी दिवालों थै साफ कला। दिवारों मा प्राइमर लगोल। मि हैरू रःग अपडू कमरा मा लगाण पंसद कलू।